<noise> To ɗum wi noone silva kam walaa ko warantanto ɓernde bana risku. Gam to huunde wartii silva kam huunde ceede on huunde risku. Ataway inde elkito nde sannde nde ɗon mari daraja nde memataako.